हमरा गौघरतिर इन्द्रेणी लाइ धन्यावाली भुण्णान। तैका सात प्रकारका रंग हुनान, नेपालीमा भुणिग्या पाछा रातो, सुन्तला, पहेलो, हरियो, आकाशे निलो, निलो, र बैजनी र तै अनसारका फ़ुलहरुलै छुटे सकिनान। जसो रातो, कलर भयो अथवा रातो रंग भयो तु मुख्य चाहि गुलाबको रंग भयो, तसोई सुन्तलाको रंग, सुन्तला जसो हुन्छ, तसोइ, पहेलो रंग हुन्छ, सूर्यमुखी जसो फुल धेकिन्छ, हरियो रंग भयो गुलाबको हरियो प्रकार तै सित मिलन्छ, आकाशे संग भयो तु चाही निलकमल भुण्णान तै फुलासित मिलुन्छ, निलो रंग भुण्यो तु चाही आब निला गुलाब हुनान तै सित मिलायालै होइग्यो, तसोई चाहि बैजनी भुण्णान कसै कसै फुलको रंग बैजनी खालको हुन्छ, तै सित चाही मिलाई सकिन्छ।